<hesitation> to ashgwye osheshen mo ashen ashyawye la asi oran adi arehwi aya kpolo gno okalo awo egba ha ahen <noise> ashsawye akpa hogbren ashgawye lo ayin ekre ba ayakpolo abi duka ba ayakpolo abi wye ashawaye lo koma bay ba kakka gno kpo tmu ba dzudzu ba wyo he gno dzu gno kpotmu la ashpawye he mbo ashgawye asi oran ade arehwi amma lo asi oran ade arehwi duka mbo nwo owo ashgawye ma addlizi an ozenu na ze gle nwo otnu aga ba agro mbo nwo otno aga abza ba lo asi oran dani ada nwo mbo masa ma ashyawye ba nwo ohen lo oshen ba lo kamata mbo wato anyban kenan me lo he, nwo hen anyban oshn ya kamata bo nwo yan mbo mo agu nwo esson bobo mbo nwo yan oshen ba hogbren lo asi walama aka nwo onyu akpolo la abi owalama shine Odzu pyepye kala mo arehwi dzu pyepye kala mo arehwii osi oran dzizi ada na nwo ban dzu pyepye kala moarehwi gno osko arechwi oska anuakpolo esayi san to nwo wo owalama ma asyin eme kyen esi kl asyin arehwil mbo arehwi ayin awo asyin gi ekalo bombo abza ahan akyu ashe he hosbre osi anwye da na mbo hogbre asi anwye adan mbo a wo vulo esson na ambo ma mo ba hogbre asi anwye adi mo a si utmu ba aka na aka mo awye ga anwonwonwo angban awo kana awo sa aze sli nwo yi ari ba hogbren asi ashe adan ga b anwye awo z-zu tuno sa mo dzu otaasa dzu tu aya har ebla ewo arehwi awoyan asi owalama kala oran aba agre agre angban angban awo eglo na mbo ba agba agno eku mbo anybanasi nwo are ayi kogum ga asi algo adan akusum mbo nwo onum yno Wo mo rehwima Wo mo rehwima shine owo sno onum gun ono mo arehwi sno mo ademba gno mo awye gno mo awye kala ashe gno mo awo ei gno mo kye mo kye gre ubi mo ya ha fum agbo eka he ambo nwo si angban ayin la mo ba kpo nwo gbo lo mbo oran owo esson gno mbo gbolo la avlo to anyban asi oran ada mo arehwi akaka arechwi mbo oka bmi kena da dangana kaka are whu akalo ambo kaka me kalo eme yasi oran da arehwi mo arehwi gno wo kala ma shine asi owalama ada na oka ya ozan gre